أجمل عطلة بالنسبة لي هي اللي أقضيها عند أجدادي في القرية، أحب هاي العطلة جداً جداً لأني أعيش فيها أيام <hesitation> جميلة وظروف <hesitation> جميلة ويكون الهواء نقي جداً جداً والتجربة مثالية وبعيدة عن التكنولوجيا والأكل فيها لذيذ وصحي وصنوع على النار.